Enang o rais lupuena ummeng meeke uwaka gaweaingna lake enang tee sospeng naba peekaba nesieai, teng nesiela <hesitation> tee enang nesialo lake tee enang rais ami loida peket lilipeai, lilipela nii eng awa owatu o rais nigi pema tabeng, tee enang ami tee stats tegonna saa onaa, tewago tee rais ummeng meeke lake mo ela ummeng meeke buu ke nigipeai. Nigipema lakoei towai ninang triplai tai tee enang <hesitation> tee buu- <hesitation> rais nigi nisgo tabeng, teng tee te nigpela tee rais aga kole ela ni lepo mage ke makemalako. Tee enang mage agapta rais apabai o, o rais te koine, teng teka buu teegoitai rais ketai apabai te konie, teng tee peekala gawamana tee gawamana tee enang enang o <hesitation> waito sospeng waitoko koleabai, teng waitoko koleanda tee waito owas onowai. Nii o rais awaga meeke taionago kalamalawaluko, lais meeke maka o buu nagopumogo lepo kalamalawaluko lais nala darai oi poai teng darai oi maka buu tabeng kolenis tabeng lea, tang waikalake, tabo.